والله الشخص فعلاً ، اي شخص يقدر للحاجة الي هو عايزها بس بمعونت الله يبقي عارف أنه لا يوفق في للحاجه الي هو عايزها دياتي الا لو توكل على الله و قال يارب توكلت عليك و يسمي الله ويدخل ، انما ان هو يقعد يقول مجهودي و مش مجهودي و الناس و مش الناس